Gi watou foudar kil mda aka marghi kur thika raphin thika kuda faida kurnan faidar kilrnda nkurghge kur ma marghi abulachin kwa, doulai jata bara mola kaneghi nan narsuwan gata kilmola wakwa dachi tahaume kajamo kinzina kaneghi nankorauwan kilmola gmdan kaja kaja abulai hinkwa dachi kaja kil mola wakwa tahawa dar kaja nmosih ɓati ɓati kuda adih thakasalchin. Thargan makafir mtha kicuro ko doulai mtha kuba kobo nda jikabe kadaji kabo kada kabo sadaki kabar sadaki nenegeya akalla ajimar marghiyan dubu yarau dubo meyan piwa aria dubu yarau sldi aria watau ta malma yatha kajar kasatchim akaku kataiyey dark ajar tobok chinji akabel sadaki amma sadakiyen nmtarayaudi Athara vawudi dadar gon chiyewa ja amthaɜda giye jawuri gon kaja bara kakda meme girtha na ane nagira na ndar gon tayaudi gon maja yaudi gonan. Faudi thaye thaye jadi ka jabara kakile meme ngitho konye dachi ma ngon tokon jatanu a ↄtokon, daji avighi ka ma nuwe ladar kana gon tokgu asigir suyadai majar sirth yaudi dage jarta thamda kabora kajar thanji kobora kajar kugiye sadaki, kajar ta thamda dajijar ta shim. Kuru silaka kamda nu netokon gon adi kabor tokon gon adi jaye mesamman nu thika karai karai kajar thasukumba kajar sin kana jartokon gon daji avighi ntavi saka uvora kamtasi boyen, daji mu mdi thamda ave boyau kow daji nda ar tajindiji kamdi kamdi kake madum ma are gabadaya kajarsi kamdi shir bodi nyeam abohiya mamdi bodi nyeam Mtapolli go kamdu bun aki sal. kilmolan faidar kilmola kaidar kilmoda tokuma sara kitabadichin labar kijidani kimolan kilmola sara kamdan a bulachin kilamolan nkumo bow kumo danlai alan kilmola kaneghi yen karau wan yau faidai kilmola, tayamdaza aka kudo garamo kinjiwa gada ramo kinzina ma kas tzka molanko gandu ngha abulachin kagako dabour dounoun, gan ai doulai nghi tamo gaman garchin a gaman garchin piye lika mola kaneghi nankarou wan maga kur tikitili nanin adi katabe amarchin alaghe gan gadi kodda dara bara bara na abeyawa gadi takodda bara gon beyawa kaneghi nan karauwan yadar hankala durahmur marghi dugum a dugum kakumadugu yadar hankala ghir ma wazah saka kilah ka uban kurtimo kumkamyeh chiasu ka tara afthegu kow kafa, guw kilmola tata suwandi a suwandi lauctinmamai kaja ngowa kilmola a noghi tisihra kita nuwakon ama jiyera dhajiri duri duri aboli kaghiral bara garda aria kaghirra suwandi argan faidan aduduwa Wdahy yaya sa kaja a bulachinko ka dadan kokarichin kulli mola a kangin daji tamta jaya umta jaye lapeya a ka <hesitation> a ka societya <noise> umta jaye lapeya a ka adaya murran, bayya nega yan dar hankalah mur duri marghi ta kilmolan, a bohey ka ga kilmola, watau kabuma kata killi molan ya kamata gamo thika shaya shaya raka tomo adi shaya sira kahe tamo ghauwie kabo ga uwei kabo ga rouchin molan sir mon aduwei kobo ga uwei kobo ga rouchin molan sir mon aduwei gha jay thai kobchub kaga jaye tha gene ghi kaga kuly gar umda are ko gan dachi gar umda ar thika me a jan dachi aguluko hakkir galuko hakkir tuka yaladar ka neghi nan karau wan ghi kokorchin gha boraba kuthir gam o ma kaga tauwei kobo ako go sorouchin kinga